اتوقع أني أنا ابي اعيش في عالم خالي من الإثنين التلوث و الفقر. لأنه التلوث بيأثر على صحتنا وعلى مستقبلنا و على التطور اللي وصلنا إليه. والفقر بيأثر على العالم الحولنا. لازم نهتم بالعالم الثانيين لأنه لو ما اهتمينا هذوك العالم بيكنسوا رب العالمين رح يحاسبنا عنهم.